Telefoniyǝ wǝǝ mɨŋ ye kpii ǝ rɨ fǝŋ ya lóo pwo lǝ a mɨ nhyɩŋ a mɨ maŋ o mɨ nuŋ tuwe ya nóo pwo lǝ̈ ŋ tii wǝ a mɨ nyɩŋ kǝ́ ya née yee mɨŋ fɨ ko wǝǝ. wǝ ri telefoni.